Ny ataoko aloha raha hoe mampianatra ny zanako hitaingina bisikleta aho de le bisikleta efatra kodiarana ireny no vidiako, satria moa izy mbola tsy manana an'ilay atao hoe équilibre de atahorana hianjera, de iny kodiarana mihoatra anankiroa iny izany no hiarovan'ny tenany, de rehefa le zatra iny amin'izay izy de asoriko ilay kodiarana roa.